Alura preferisu sta cun ma mia famìa, andé ën muntagna a marcé, andé fe bosch e mangé sin-a cun gl'amis, andé al cinema e ëntà co fe le pulisìe ënt e ca e fe fe i compiti ai maznà e stüdié e bon